ସ୍ଵୀଜରଲୈଂଡ ରୂ ବରତମାନ ପରଜନତ ଏକ ନିସ୍ପକ୍ଯୋ ଦେଶା ରହୀ ଛୀ। ରେ କଂଗ୍ରେସ ଅବ୍ଭୀଯନାରେ ସ୍ଵୀଜରଲୈଂଡ ନିସ୍ପକ୍ଯୋତା। <hesitation> ସୁକ୍ଯାରୋ କରୀ ତିଲା ଏବଂଗ ସେଠୀ କୌନୋଂ ସୀ ଅନ୍ଯ ଦେଶା ସହୀତା ଜୁଧ୍ଯୋ। କରୀବା ନାଈ ବଲୀ ଭାଵନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୀ ତିଲା ପ୍ରତ୍ଥମୋଂ ଏବଂଗ ଦୁତ୍ଯୋ। ଵିଶ୍ଯୋଵେଦ୍ଯୋ ସମଯରେ ମଦ୍ଯୋଂ ସ୍ଵୀଜରଲୈଂଡ ଯହୀ ନିସ୍ପକ୍ଯୋତା ନିତି। ରଖୀ ତିଲା ଏବଂଗ ଅନ୍ଯ କୋ ସରଣାରତି କୂ ଆସରାଯୋ ମଦ୍ଯୋଂ ଦେଈ ତିଲା।